Бисёр ҳайвонот шабона фаъоланд ва онҳоро ҳайвоноти шабгард меноманд. Масалан, ухобаланд, кӯршабпарак ва гурбаи ваҳшӣ бештар шабона ҳаракат мекунанд. Онҳо дар торикӣ шикор мекунанд, ғизо меҷӯянд ё минтақаи худро муҳофизат мекунанд. Кӯшабпаракҳо ҳашаротро медоранд, ухобаланд бо чашмони тезаш шикори хурд мекунад, ва гурбаҳои ваҳшӣ бо эҳтиёт ба ҷустуҷӯи хӯрок мебароянд. Ин тарзи зиндагӣ ба онҳо кӯмак мекунад, ки аз душманон пинҳон шаванд ва рақобати камтар дошта бошанд.